Iyende do toba, sai kombuwal ha mayo do hosi himbe duddum be dongal kare hippi ili be himbe ha nder mai.